Mekesje ɓe jamdi on didi dum ɓe hauti haa caka maido wodi jamdi didi dum ɓe hauti ha caka maido se wodi wuddere dum ɓelorti ɓewati jamdi ɓe hauti ɓo jamdi majum domari haifi sosai no taata hunde.